Zero a, folo amby zato a, roapolo sy roanjato a, telopolo sy telonjato a, efapolo sy efajato a, dimampolo sy dimanjato a, enipolo sy aninjato a, fitopolo sy fitonjato a, valopolo sy valonjato a, sivifolo sy sivinjato a, zato sy arivo.